Камераи рақамӣ воситаи сабти акс мебошад. Он бо ёрии линза нурро гирифта, ба сенсори электроникӣ мерасонад ва тасвири онро ба шакли рақамӣ табдил медиҳад. Ин тасвирро метавон дар хотира нигоҳ дошт ва дар компютер ё телефон тамошо кард.